Aradalana longany le fampiasana teknaolozia, <hesitation> agnasarana ny fahaizanao satria efa sy afaka miala amin'izany ansena amin'izao fotoagna zao, ake koa <hesitation> aleo koa ohatra zao hoe mpianatra amin'ny université zany a defa teknaolozia fôagna miasa amina recherche.